Nikiruggira ekiiro kiiri kiita. Hati nke bwenasomere ebya makuru, neikanga ekiiro kibiire kiyina kiyina emikoro miingi nkomwebezi owe- owehanga ayainaho kubaza kubaza kubaza na'bantu be noikanga ngu eee, ali busy munno noikanga hali bulikairo no'kobeerayo. Hati ekiro ntakozeere, nsiiba muuka, social media niiyo endabya mukiiro nsanga, <hesitation> oroho ha tiktok, okwekanga ogyiire ha whats app, no'bomuka, okeibeireho abanjwani baawe aba- ababatambwiremu nikwo ntyo, omarayo edakiika zaawe niizo ezo nke esaha, kirugiira.